So tawi aɗa yiɗi wulnude liptoŋ malla ataaye, a huɓɓan jeynge. Pasnaa ndiyam haa wula jaw mbaɗa hen liptoŋ ma malla ataaye ma haa fasa. So fasii, tellinaa, mbaɗaa hen suukara, ngiirta. Ɗum woni a heɓii liptoŋ ma malla ataaye ma.